Ny fomba fananovako légume amina lafaoro dia sasako fotsiny légume dia hatsofokako agnaty lafaoro ao dia atao masaka tsara dia alaina tao. Dia zay!